Pues caney color alac color nakey color amarillo color nikans color azul morado y alock morado que nicans alock color noclas amarillo, amarillo y rojo, y guinda, alej guinda alej morado, aloc bueno que aviendo colora mas loc ñeinguey tialek go